ha da tiako fañontaniana zay! Satria lambon-drano io da biby mahay mifandray tia fihavana, da maranitsaiña koa izy. Da mifiopioky avao drareo no mifampizaka.